Ndwom a m'enyi gye ho papaapa nye ͻdͻ ndwom osiandɛ ͻdͻ yɛ dɛ, ͻdͻ ma enyigye, ͻdͻ ma ahotͻ. ͻdͻ ndwom yɛ ndwom bi a sɛ etse na wo werɛ ahow mpo a otum ma wo nkuranhyɛ, otum ka w'akoma do asɛm na otum ma wo ahotͻ so wͻ w'akoma mu nna dza erokͻ mu biara itum dze to nkyɛn ntsi ndwom nyinaa mu no dze, ͻdͻ ndwom na m'enyi gye ho paa.